Isa azo rasain̈a ndraiky zen̈y <hesitation> aroe, efatra, tsôta, valo, folo, folo roa amby, folo efatra amby, folo tsôta amby, folo valo amby, roa-polo, roa-polo roa amby, roa-polo efatra amby, roa-polo tsôta amby.